أنا من عشاج المكالمات الهاتفية لإني أقدر أسمع صوت الشخص وأحس بمشاعره، الكلام المباشر يعطيك جو ثاني وكأنك في جلسة مع الأصدجاء، الرسالة ممكن إنها تحمل سوء فهم وتعبير غير دقيق أما المكالمات تخلي الحديث ينفجر بالطاجة والضحكات وتجيب ذكريات حلوة.